Raha ataon'ny pengouin beko izy mafana fô agnaty hatsiaka satria volonazy matevina. Ave ka henanazy, hoditrinazy igny mahadigny leny. Ave ka zare mifampipetapetaka, beky mafana.